Fomba hiomanana'ny écureille amin'ny ririnina, ny écureille izay tsy haiko loatra hoe inona ah fa ny fahafantarako an'azy fotsiny de izy ireny de biby ohatran'ny rajako hafahafa izay ah, any anaty vatan-kazo zareo no mipetraka de manangona sakafo zareo mandritra ny fotoana mafana angoniny daholo izay sakafo mety amin'ny ohatra voanjo, <hesitation> tsaramaso sy ny sisa ah ,dde rehefa mangatsiaka ny andro ah de mijanona ao an-tranony ao zareo de mihinana fotsiny.